Vulai vwa ingombe ikhueza mavere, usheva mavere nutekhera vana ivemwene nugwakhu, khari gari manyishi uguvizekhu, vulai vwi ingombe ikhueza vimoli, uguvizekhu, uvungire vana ifisi, khari uvumighirekhu munzu, itabu nivimu uvumikhirekhu, vulai vwi ingombe vwenovo vukhuezakhu imbolea uhive mumurimi, navakha vikhuria vivee vilai, nurakhu maduma gave malai, nurakha zinguza zivee zindai khari navermwa gaanze maremwa magali, maduuma yago nuuguliza khu gakhukhonyanga. Gakhukhonya muzitabu zindi ziriono nuruviza zisendi, khari unyala khugurakhu inguvu ugariku vana vitabu vana zikalamo vulai vwing'ombe ni vwenovo, ne shichiranga nakhuyanza khumenya niingombe. Ingombe ikhukhonya vindu vinyishi ing'ombe ii, muyai wanje nareri mukhari wewe nyala khumuukhu azikhuo wanga mukhari wewe, nee vulai vwi vwi ingombe iyi. Irini ifaida inyishi munzu mwomwo, ikhukhonya munzu mwomo mbunyishi khari nunyoli ishida uvughulakhu shimulu shilala ugurizee uvumikhiree ishinda geneyo, khari mundu nalwali unyala khagurizakhu shimoli shilala umuhire musivitari uruvizivekhumu. Ivi navukho nyi vunyishi manzu unwomo iri na vukhozyi vunyishi manzu mwomo vukhonyi vanyikhi shiangala khunyola itabu ligali tawe.